मै तु एति अलगे पेर्मनेन्त् वोर्क् मैने कम् कर नै, किन्तु मै अगते कम् कोरि सिलो जोत् मैने स्त्रेस्स् तु मै केनेके रेलिएफ् कोरि सिलो, ते हेरि केति अब नेके गान् हुनि लोलो, गान् हुनि ल स्त्रेस्स् तु मोर् रेलिएफ् होइ जये। नैब केति अब फ्री तिमे ओउत् हेरि, गमे खेलि लोलो, गमे खेलि लोलो, मोर् गमे खेलि ल केन्तु बोहुत् स्त्रेस्स् कुमि जये दे। त बिशो नैब केति अब हेरि गोएलु, बेसि बग् स्त्रेस्स् लो मोर् स्त्रेस्स् इमने त नहो, मैने कमहोत् इमने त स्त्रेस्स् नहो, अगर् दो महोत् जवजो। दो महोत् मोर् जितिअ कमहोत सिलो मै, तित इमने त स्त्रेस्स् ब न सिल, किन्तु रति है किन मा को भैय के खैबे बोल हुइ जओ। तैसो रको रति प जलि उति किन योग सोग कोइ, तैसो ते स्त्रेस्स् तु ते, ते ति है मा योग सोग करु, ते हेकन बेसि बग् स्त्रेस्स् मोर् तेनेके कुमि जये रओ, हेतु ए कत हरो।